Abeille moom nu muy naawee moom dafay daw comme <noise> si que dafay daw lu xaw a sori dangay gis nge- muy naaw ngelaw bi di koy yóbbu ngelaw bi di koy jàppaale, abeille moom noonu laa xam noonu lay naawee, ngelaw baa ko dee yóbbu tuuti ngelaw baa ko dee yóbbu noonu la dee naawee moom, noonu laa xam nu muy naawee.